<hesitation> ɗii ɗiɗi kaa fuu, so alandike kan, hanaa ƴaɓɓaade hono degereeji capanɗe tati, capanɗe tati e go'o. Ko heewi kaa fuu fati ƴaɓɓo capanɗe tati e joy en ɗon kaa. <hesitation> ɗun woni ɗi ɗiɗi fuu ɗun ɓuri moƴƴude.